Iyaro kulkas e yakkegunangngi untuk mattaro bale mattaro akkeqbureng kaju mappakecceq wae e nennia mattaro aga-aga kotu nrang anre-kanre iya naulle we mawari benneq itaroi ri lalengna kulkas e benneq monro moi